Laha manahaky anakahy aza la benoky zao mianatsy mititiky raha maneno satria mianatsy hira zao fa maro loatsy mpihira io. Fa mahasoa any mahay mititiky raha maneno ty anie, iha afaky karamann'y mpihira io avao koa. Zay mahasoa azy.